Sakafo mahatônga alergy matetiky: ry laoko, laoko an-ranomasin̈y zen̈y matetiky tiako volan̈in̈y fôton̈y ran̈o boka àby io tsy man̈ino. Laoko bôkà anaty ranomasin̈y, avô ery drakatra ten̈a mampa alergy olo abôka eo koa makamba, irô zen̈y.